Gne fomba itako mahomby famafa laposiera amigne fanaka zashy da angalanao lamba izy, lamba vita ame landihazo io gn'aninao aminazy na io malamalama io fa lamba madio sara izy, de igny gn'afafagnao anazy, de la fa voafafanao e tragno de zay amin'izay enao vao mamafa anazy kiraikiraky, aninao sikidikidy izy da mahafaky enazy.